Ane anyun ko ki kikitikono ak ke lecho konyit chii tukul ne oo eng' inye, ko paiyoo, ko chepyoso, ikonyit amu tun akinye koite i- i eetu, iosit kuu inendet, ko ngot ke mii konyit ne kai ni kai ni kai kakoeet eng'inye kotun ko makanyitin akinye, ko anyun yotok ole- ole ikeere chii ilee iin ipaipachi ak ii- ikanyit che echeen eng' inye, che cheen eng' sikiik kuuk, ngo- ngo che aechin ak sikiik kuuk, ngo che echeen eng' inye akot che mo po rikait ng'uung ikonyit, amu tuun akinye iite yotok kait chu- chu- chu- chu sikiik ka kuuk anda pichi p- ch- pichu echeen ko ng'otko ki mekanyit ko manyokokanyitiin akinye chuun isupuun, kwanyun kararan ak komie ikonyit chii neo situn kekonyit akinye ko ka iit yundo.